Mndu kute shilima maika kun hurukeni aambeloli atailemba hata kangata foo maana ake wekolya umerunda kiindo kwani kolie umeme ambachashi kwa ktuwe shiilima yeishi bila iya mbachashi foo.